Waan mun na nekk nga am óolute time bu nekk, <noise> parce que mun nga ma dénk xaalis, man ma téyel la sa xaalis nga jot ko ni nga ko buggee, keneen ki tamit su buggoon yow tam keneen su buggee denc xaalis danga koy wax ah demal si diw kooku de óolu naa ko, kooku de jox naa ko suma xaalis mu téyel ma ko nu ma ko joxee te noonu laa ko jotaatee, kooku moom óolute bi noonu laa bëgg di demee, noonu la bugg di demee. <noise> ñëpp dañ lay óolu ku am am problème rek mun na la ñëw wax la, lii ak lii laa buggu nga defal kooku tamit. Comme yow nit ku amee problème mu ñëw wax la ko, lii laa, problème bii laa buggu nga defal ko, kooku am daf la óolu moo tax mu ñëw rek wax la problème, su keneen su keneen su amee problème façon boobu na la wax defal si diw, parce que diw moom ku baax la, dama ko óolu, loo ko wax rek na la ko defal, boobu moom na nga am óolute time bu nekk.